Aminay agny zahay magnano hanigny maro. Lay tegna tiako godrogodro: vary aharo vanio atao mofo. Ave ka misy ny atao hoe jibijiby: ambazaha polipolegny aharo vanio ave hohanigna atao hanigna.